Kanjəlɔ a gəlala nyo a wʊnɨ mən nyuwa ləma gənɔle mə suwa kel le a dulo gəmi. Nən tɨkəga, maatəm maaji kwaammai, yɔ təm kan kwaamman, mən swɨle nəbɔ gwam ja yəlam na mou ja maa bəlatəm ja yɔ kan kwaammanɔ nən fulotəm nəl, ja maa Kwaamma gəm maaji. A be bəmtənneyo, mə mi mə maam ganle nən Kwaama yɔtəm maaji, yɔtəm kan kwaaman, yɔtəm a kaa daa. Na gɔ jə jou jangajəngle mə gəm kemənɔ kʊbi, mə swɨlen na wo kemənɔ kʊb a bəla minti kub. Mə swɨbɔ kemənɔ kʊb a nyai dəng dəng mə yilo, be kemənɔ kʊb a nya mə yɨm yɨm wo daagɔ gəm. A wʊni ni fulotəm nəlle. Mə swɨle nəbɔ gwam na yəlam nyo ja ta jʊni dəng dəng. Ya bəmtənle a mʊgɔ jʊni gəm mə nyuwa ləmalei, wʊni mə suwa kelle woi, təbɔ jʊni mə ko bʊmi, melali gəlalantalɔ nəngɔ jʊga daa nəl mi gəmi. mə gun nən nəl maatəm gəlalantal nan ko bwesən tənglamle fəlen, a yɔbɔ gəlalantalɨ nəl mi buwale nyo madam mə twʊtwʊ bwenʊgɔ. N jou jangajela gəgəm be ban suwa gən we gə maale nyi a bʊmbɔ. Nəngo jʊ a bwi mə təl melalɨ doutəm gəlalantalɔ n maa gəlalantalɔ maa gəlalantalɔlei, kaam nəbɔ gɔ n gəlo sɔ we mə maale wo nəngɔ mə <hesitation> mi gə bele wo nyo. Gəleno a kalbɔ melalɨ, a kəngkɔ ni mə yɨmi na mə nya nya gola wʊnɨ mə yəla mə su gəlalantale mə yəla yəlan yɔ. N nyim ya maajigɔ kel gəlalantalɔ a nəl mi gəmiyo daam wo a nəl mi gəm. A be təgɔyo jʊ mə ya mʊgɔ nəl mʊrkali dul təbɔ nabɔ, nan mʊrka dul təbɔ nəbi a ləm a su kwaan a bʊmbɔ mʊ tanglale fəlen mʊ yɔle fəlen kwamɔ. Nan mʊrka duli mun nya nya melalɨ a kaam nəbɔ gəm, kaam nəb nya nya melalɨ a daagɔ mʊ woi. Jʊnɨ ləmile miso mə twable, miso mə bəla gənne. A bəm təni maatəm maajigo, n maa maaji məndi nəlo win swar, mə swɨle nəbo ja yəlam na mə ja maa maajigɔ nəlo win kaami kəngkəni a tal kel Kwaamanɔ a tam swilɨ kang ja tabɔ dəng dəng, a wʊnɨ a bʊmbɔ. Na mɔ mɔ swɨle Kwaamagɔ a be nən dɔm təbo mɔ a maa mʊn bwili, ben jəla n maa maaji Kwaamai ta Kwaamagɔ nəlo win swar. Mə mə suwa suwa nəbɔ kwang kwang mə jə nyuwa ka, na swɨlen bwang Kwaama gəmiyo, na mo yal Kwaamai ta Kwaamagɔ nəlo win swar, na mɔ be a daagɔ Bʊla Kwaamai be daagɔ Bʊla Kwaamai woi nəlo win swar, daani mʊ tɨmle woi be tɨ wo nəlɔ win swar kan bəlle nəl munɔ yo yo kan bəlle naagɔ yo yo. Nəngɔ melali mi kwang kwangi, ya Kwaamaga nəl munɔ gəm maa Kwaama gəm maaji a wʊni Kwaamagɔ nya doutəmle. Be bəmtənne mə, mə nʊnɨ mi mə sɔga nəbnɨ le kəggai. A bʊmbɔ mo bwesən, mɔ bwesən ka, mɔ dʊʊ ka mɔ sɔga nʊle a kəgga mʊnɔ gəmi a bʊmbɔ. Misɔ mʊ nya bwilile dəng nʊnɨ a kəggai nəngɔ nʊ a kəggai. Na ja joun a lɔ fɔlɔi ben yɔ yan yɨ nəl munɔ win a kəga fɔlɔgi maa maajigɔ a daagɔ fɔlɔ woi, kela a suwaniyo be n maam maaji nəngan na yɔ mʊ doule be ni gən dʊʊn gənɔ, nəngɔ jʊ a bʊmi beti kəngkəniyo mi nyɔ, na mʊ fɔlɔi gə fɔlɔ gɔ nən nuwo na mʊ nə dʊni gɔ nə dʊgɔ nən nuwo. Sɔgala laa kwaan, to məndiyo a sogalɔ gəmi mi gə ləmile nan ko bwesən ko nəfili sɔgal nəlle, sɔga nʊnɨle kəga təbo gi, mi gə ləmile madama mə jou jou jangajəl a nʊgɔ banə yɨ nəbogɔ n suwa gən sɔgana a bʊmbɔ. Bə mal nəl bənɔ nan yəlam nə sɔgali Kwaamagɔ miso bəlale. Nan yəlam nʊnɨ mʊ mal nəl mʊna təm a daagɔ nədʊ woi, Kwaamaga jəla a bəlan, nənən jʊnɨ mʊ saale, nənən bwiligɔ. Be kan yəlamle nʊnɨ kwang kwang mʊ dou nəlle ya nəl mi mʊ nən kələm təm mʊ dəngənle nən fitəm nəl jʊnɨ nyale mʊ swɨ gən bɔ. Kel Kwaamai mi gə swɨ daagɔle, ben jəla na kilamɔ nya jəlle bəla diso Kwaamagɔ təgən a nən a mʊno bwiligɔ dison nya nyo. Mə bʊla bʊla Solomon a guni a kela Kwaamale a kelabɔ kʊli kilagi, a kelabɔ gə nya bwili ni gə laam nəbole nəni A kelabɔ jʊni gə laam fatəlam gənɔle nəni. Jʊ a kela Kwaamayo, Kwaammagɔ, n nɨ nəbɔ a daa mə woi mən maa nyin mə ta nəbnilei? Nəb nyimtəmɔ wo, dʊʊmtinɔ wo, nəbni a laai laai wo, mə maa nyin mə tajilei. Mə kelanlei Kwaamma nan jəlai be ni bʊalale, be ni nəl, be ni nyimtəm wʊni mə ta nəbɔle disɔ n kʊm nəbɔ be nən a sʊ məndi gəmitəm, nəngɔ Kwaammagɔ, gənanyo ka jʊni mʊ kelai jə nyan, mʊ kelabɔ kʊli kila fwali kii muni, mu kelabɔ nyatəm, mu kelabɔ kaljəl, mu kela disən kʊ nəbɔ be nən. Jʊni a ni bəlatəm Solomon n nən kanjəlo gwam, mi nʊni wo lanlei. tabɔ nyatəmɔ, tabɔ ləmagɔ, mi nʊni wo lanlei. Nəfitəmɔ mʊ taji ta kanga mʊn kelami Kwaamaga ni gən. Wʊni a ni bulali na gənanyi, mə a yɨ məndi gəmi na bʊm nyo nan kela Kwaamagɔ a jʊni ni Kwaamagɔ fulotəm nəllei. Mə swɨbɔ n kela Kwaamagɔ a jʊni gəm Kwaama mi nya fulotəm nəlle. Langən bwangən Kwaamai a suwa bən gɔ nuwoni nəngnə bwesən jəlale gɔ bwenʊgɔ be ba dou jʊni a dou yii gəgə maam gan nəni. Na dou yii gəgɔ maam gan nəni yii ni biyo gən biyo, yii ni nyuwa. gə nyuwa twila. na mʊ kela jʊnile a bumbɨ yəlam na yii mun dou a wʊni mun nyuwa dul munɔ gəmle nəni. Be n kela jʊni a bʊmbʊmɨ a daagɔ Kwaammagɔ woi. Wʊni Kwaamagɔ nya bəlatəmle, bn you nəfitəmɔ n yɨ təbɔ ji, be nəfitəmɔ a yəlam fatəm a daagɔ mʊ woi. Be jəla kel Kwaamayo a ja kəga diso yɔ bwangəmle a gul